दुनिया मा कितना भाषा छन? यिकू सटीक उत्तर देंणु संभव नी च। एक अनुमान का अनुसार दुनिया मा च हज़ार आठ सौ नौ भाषाएँ छन। ये मा सी नब्बे प्रतिशत भाषा बोलणा वालों की संख्या एक लाख से भी कम च। यूँ मा एक सौ पचास से दो सौ भाषा इनी छन जौ थें दस लाख से ज्यादा लोग बोल्दिन।